Raakoari haia bisio pita o- o hura piteeraeaa oo'ore ora tahiro a hura piteeraea oo'ore ora tahiro, bisio pita bai'oeaa boo'ore boatoi a irapita, a irapitai hokoupa. Bisio pita roiraarei roo'ore kuubako'o. Kuubako'o, ta ii taibuoarei oitaa kaibaa, ta ii taibuoarei oitaa ai'obaa, ta aira kaibaa. Eipaareha iraupita ii'aa, ha uei ii'oo. Uei haia iraupita ia uka paakorapiteea. Iraupita pita hita roiraba roasira'upa aira roo'ore kuubako'o bai huku'aha boorii aiope bo ruu'oroarei. Aiope bo ruu'oro, ua aeaa roga'a kuubako'o piri, ha ori iiraa roo'ora kuubako'o ta bai hukuhe ita airaba tabeohe pirio pirio bisio pita bo irau. Hioko'i roiraba tabea'upa aira, pita bai huku'aha hioko'i, siabaapita hita roasira'upa aira iisio hokoeupa are'ure, are'ure ro kuubako'o iraupita. Hioko'i roo'ore kuubako'o uteeara oo'ore Betebete. Betebete uteeara iira ro ta Tokopu'u pita uteeharaiboroo pirio hisu'o atobuuroarei. Ha iibaa ua huku'upa roira ro toratorareu roo'ore oitaa. Oitaa ita toratorareu. Bo rube hokobaa aiope rubarau, ta roga'a biraire pua'upa roga'a ooruara rahorahobohara bisio'upa sa tohau. Ha iiroo taraba tabeo'aha pirio bo irau baiha iibaa aiope rubarau. Tabeo'upa aira pita iisio airaba raa, airaba raatareu. Hioko'i are'ei tabiri tahi aarei roirau obataroepa roo'ore baariha'ita ibarai. Uteeara iiroo, roirariaba hita uteara kubea ro iiroo a, Bariobate, Bariobate ita baiha pua'upa boo'ore Uraruu ta baiha pua'upa boo'ore Uraruu roirai hokoupa iiroo rube- haa'oehara rubara aiope. Hioko'i ta urireirebaa hita bai hoko- haarebohara bisio pae heta'uta- hara'ita roo. Hioko'i roga'a ta siabaa ku'uku'ueuba ta ibarau taruu'e- haa'upa roira ta oatareba hioko'i. Ta oatarebaa, ta oatarebaa, ta oata- haa'upa roira, ta abeea ta poreea. Porehaa'uopa ta abeea hioko'i roo'ore Bariobate. Ta roga'a hoko- haa'upa baarii Asitapai ta ba'oohuraba, aii biki'asi'ita rog'a roo'ore ta aga torabaa a. Ta uka ata'epita baariiriiepa ta uka ata'epita baariiriiepa roiraarei ii roo kuubako'o. Iisio pita huku'ohe iibaa aiope rubara. Ha iraupita hita pita iisio hokoeu, ha iisioi ta oitaa kaibaa kakukupita roo'ore kuubako'o, Eipaareh, aairari piro sira- haraba opore- haraiu oo'ore irau husiro, hapita a ruhiaraibaa. Ia uka riopa aba'aea pirio urourotoo oo'ore ii'oo ii hukubuuoo iaarei huku'aha pirio bo irau. Piro bo irau piro hisu'opita tabeoepa. Piro hisu'opita tabeoepa piro bo irau, are iisi airaire otei kekea'arohe ro bo topau'ita. Pirio piro otei kekea'ahe bo topaui piri. Piro otei kekea'ahe airaire pirio ii pirio irauhara oita'iro. Ha iraupita bo hukubuu'ara roga'a. Bo hukubuu'oro roo'ore oitaa'iita ia riopa tearohe roo'ore roo'ore bo topauui oita'iro. Ha iisioi pita taatabaka'aehara, a taatabaka'aaehara oira porepi'epitere eipaareha a uka riopa abaroea, are ahe'a reetoro hokobaa roiraarei roo'ore oitaa aree'ita aree'ita haia bo riari aree'iripa aree'iripa. Uka bai o kasipi'e- haraibohara bo riirii'oro roo roo bo topaui oita'iro. Ha a bisioea hioko'i, ii tabirio bo tabiriri aareihua, bo tabiriri aareihua, iaarei roga'a baariha api'apiro ebuhua hisuo'uu ia ii boorire hokobaa. Hapita bo husirori, ori ii'aa a baiia, bo husirori a baiia ori ii'aa. Itokopapita roo ita kobuaraareha raataro hurabaa kai ta kobuaraareha hukuia, roira iiraa. Ori 'iiaa bo husirori a ebuhareea hita, a ebu- haraaboroo haia oru agaa bisio. Uka hokorebaa oitaa'iita, uka hokorebaa oitaa'iita oiraarei oo'ore bo taruu'ero kai uka opu'opupita hukuroeaa oitaa'iita, a bisioeaa hioko'i bisio, a baabaaea ubei'osiiara iiraa ta boorire teera'aea irau'uu hioko'i. O sa bisi hoko- hareeu roiraire bisio pita iraupita, iraupita huku'oepa. Hapita a parukorotahiihara, eipaareha ta parukoroehara eipaareha, uei teeteera'aro ii'aa, aarei teera'a'upa oro ue'erebaa porepita oru roiraire, hapita iisii hioko'i, a boikiroehara hitaka, a parukoroehara are'ure o oupitee porepita. Ha sa roga'a bo hukubuu'ara roga'a oru biraa ia o kekebohara eipa'oo, bisio pita'oeaa bo eeripa'ara. Hapita iisioi, iisioi aa, ateera'arebaa roo'ore roirariabaa ita ukarehua eitaroo hioko'i, itare ukarehua ta o teera'a- haabaa oo'ore bo hukubuuro'obi biogaa uari, ua biogaa aree'ita aree'ita, oitaa'ita haia bo riari ii koraooarei. Hapita bo ahe'a ta baire teera'aea. Bo ahe'a ta baire teera'aea oiraae ii'oo ii husiroo. Hapita ruupara raata, a bisioi bioga pirobaa, a bisioi bioga pirobaa oo'ore ruupara raata. A bioga piroba bisioi, bikiro o husii topahuara iiboo ua hukuhaahua biogaa bo rukuturo'obiarei. Hapita oo'ore roga'a a o aripubohara, bo ubara'oo kai bo baapa'i kai, rubarau hukubuu roo'ore. Hori husi roga'a oiraareha bo baapa'iarei hukubuu, rubarau hukubuu ira- hara'iita ro ubara'upa eipa'oo ia betekaareba, oru oira ii'aa ia bira hurahaaborii. Ha arii'opita pita uruu'osii- haa'uihara biraa okuu'iita, oitaa'iita, bo riari, bo aitoko, bo kirako'o. Oopa'ia oopa'iripa sa o uruu'osiiriboo kai sa bira huraeboo haia ii'aa, ii'aa ii betekaarori ahurarebaa. Bo ato'ato'ara ii'aa biraa, bo ato'ato'obi opii'a biobaa biogaire. Iraupita pita bai huku'oepa ii husiroo ha iisioi hioko'i a bauabaa abee bo ube'osii'oro ro oitaa'iita. A bauaaba abeea ube'osiio oo'ore bo riari, abauaaba abeea ku'uku'uo, ku'uku'uara oitaa'ita, ku'uku'uo bo riari, ku'uku'uara okuu'iita pioha oo'ore aripu husi iaae oteiara keba- haarepe roo'ore bo aitoko, okuu'iita oopa'iripa, bo kirako'o. Sa hioko'i aripu- aa'ohe oo'ore bo hukubuu oiraarei oo'ore bo rukutu. A atukaraea'oo'ore ta birabirabaa roo'ore oitaa. Barari hita oitaa ta birabirabaa ta o baruruba oo'ore ta ro barurubaa roo'ore bo irauhara, hioko'i bisioreba oru roira ta birabirabohara. Ha bisio roiraarei teera'a'upa roo'ore oitaa'ita aree'ita, aree'ita roo'ore bo irauhara, birabirareba o hokopi'e pitee oo'ore eipa'oo a bai kasibaa sa ro taupaeu sa aripuhaa'oepe. Hapita boikiro roga'a hitaka. Ta regaregaea hioko'i oirai hokorebaa roo'ore oitaa'ita bo piibuu, bo atukara, bo haru bo tora'oo oiraarei hioko'i oo'orebo kepai'oro oru roira aree'ita, aree'ita, oitaa'ita haia bo riari. Ha itokopapita borii ua hukuhareea, boorii ua huku- hareeroo hioko'i, boatoi uaa. Ua aira kita- hareeroo bo okuu oo'ore bo ato'ato hapita ori ii'aa araba'aeaa bo suari'ai bo okuu. Are ro suari'aireba bo aitoko a kekerebohara roo'ore okuu'ita oo'ore bisio pita'oea roiraarei oru roira. Bo taiburori aarei taharapiriia bo pa'eesire, bisio biraa taha'oro, hioko'i bo riari a bisiobaa, bira tahaoro. Ii'oo hioko'i ii husiroo bai hau'o bai hau'o reetoro rogaa ii'oo irau reetoro. Bauaabaha reetoro baari iaraba iiboo toritriiupa, oitaa haia bo riatai iiboo ua huku'upa hukuhua ii taibuoarei hioko'i. Hapita bo birabirarei aba- hareea, a bo ato'atorapiuarei hoko- haaboroo ii'oo. Bo aripu oo'ore bo ato'atorapiu bo uruu'osorapiu oirare pitee ei tahiro'ooia bai kasiba sa o tabatabarieu oo'ore bo hukubuuro'obi riopa o api'apiroo ii boorii tori'uropa hukuia biogaire iiboo bo rukutui. Roari oitaa ta baari hukuia pia'ii kai ta boorii hukuia bo barataroarei kai boorii pia'ii. O ta hikibaa sa ori iisio pita'oeaa oo'ore bo hukubuu. Ta hikiba sa ori iisio hioko'i pita aba'oehara bo hukubuu, hapita paapii, boikiro roga'a. O botabari a hokobaa sa riopa tootorireu kai sa riopa. Riopa tabarirohe oitaa. Sa riopa tabarirohe oitaa. O bai kasipi'e pitee ii'aa ii tahiri. Bisio oiraba roko'ai hua o ia hoko- haabori bo atukara. Ha a bisioea roga'a, ruboou sopobuu oo'ore ii'aa ia uei hoko'upa hukuia ii boorire pita uka o ebuiu piro iraupiri aira'obi. Biki'asi taruu'e roga'a a huraiiu piro iraupiri. Oru oiraarei o bo taribuu o bo pu'arapiu hitaka. Bo pu'arapiro'oea ia airareepa porepita. Ia airareepa are oirare'aapa oo'ore bo pu'arapiuarei bisio are sibarapiu'aapa iraupita pu'arapiu'upa iisio bisio, eeari hitaka, bo aitoko hitaka oo bo kirako'o oo, bo aitoko bo apu'uu roo'ore. Iisio hoko'i pita oruareaapa oru aira porepita. Are porepita hitaka ruuperapiu'aha oru aira oruare'upa aira. Hioko'i bai huku'oepa oo'ore bo sibarapiu puuririaro piro bo irau, irau oita'iro. Are huku'upa aira oirare'aapa bisio, oru ioka. Ioka bai huku'upa hukuia. Ha bo aripu oo'ore oruarebuu oru bioga baarii boatoi, bo rukuturo'obiarei huku'upa, oirare pitee bisio agaa. Hori husi, hori husi oiraarei oo'ore oruare pitee bisio bo ato'atorapiu aarei huku- hareehara riopa oo'ore riopa oo'ore bisio pita oirare'uiia oru bira bisio heetaa'uuri bira boatoi. Sa oruare'ue, sa oruareoe boriari, sa oruareroe oitaa'ita. Oru bisi roiraarei roo'ore bo okuu, oruarepitee riopa oo'ore pita'uiia biraa, okuu'ita, oitaa'ita, haia biraa bo riari. Eipaareha, uka paakora ibeberi begaa. Biraa roari ha bo riari oari, beru bega hurareupa uka paakora pita, beru bega hurareupa tabeo pitee begaa oiraarei oo'ore bo korau. Sa papeeu ii korauoo riopa oo'ore bo riirii'oro roo'ore ta bega hokopi'eupa. Hapita ori iisio pita aba'oepa oo'ore bo hukubuu are oruare'aapa pirio iraupiri. Irau tabeoro ii'oo a bai hukuepa hioko'i oruare aapa hitaka oiraarei o bo pu'apu'a baiha tari'a boorii pia'ii, tari'ai. Baariha pia'ii piro toribaa roga'a ruuperapiu'upa, are uei'eaa boorii heuaaboo ua aira kekeribaa oiraarei ii tabirio hioko'i. Ta booriiaa hioko'i oitaa bo takirii, ta o hagabaa hioko'i bo takiri. Baiha aira boorii pia'ii uaha toritoriripaiupa bo a'oohara. Ha ahe'a husiro abaiia o hura pitee, ahe'a rakoka'a ia hokoba puuririaaro oitaa uka o siba'upa aira ii'aa ii husirori ia uei hokobaa roiraarei roo'ore oitaa'iita. Ha a bo api'api'oo ahokobaa riopa oo'ore bo raataro oea are uka aripu'oea oo'ore bo hukubuu boorii boatoi. Ha sa boorire kurereu hioko'i oitaa'iita oiraae oo'ore boato roheo porepita. Ha aru, aru iisio betekaa'upa hukuiia hitaka bisio, sa oru sibahe hioko'i sa oirarehuu oo'ore bisio pita'oeaa oo'ore bo hukubuuro'obi biogaa are'eia'oohararo boorii boatoi. Ta paakora bauabaareiaa roo'ore, ta abeepa ube'osiiara roo'ore oitaa'iita kai hituku'ita boo'ore bauaabaa roga'a, a bauaabaaea, ta bo tuuru'oro hurabaa, oitaa'iita hituku'iita kupa'iripa, are iisio tuururoeaa a kobaa oo'ore bo api'apiro'oo oo'ore bo raataro'oeaa oru aira. Keke- haaruu oiraarei bo rukutu, eipaareha ii husirori a ro atukaraba oo'ore roheoarei bo rukutu, haia ta oru atukareea roo'ore oitaa'iita kai hituku'iita orubisi oo'ore kupa'iripa a oru atukareea. Aripu taruu'e irau taruu'ero iraupita, a iisioi kasi'upa hukuia.